Misht pë l’hamburgher mëpara vjen burë kapulljat e pranë këta mishë vjën pressartur me a pressa të japjën furmën di l’hamburgher, e pran vjen vun- priparartur sa të piqet.